Fomba fandraisana tantely anjara aminà tontolo iaignana de <hesitation> tantely mampamelana flera vao ôhatra vao amelana flera misokodokodona flera akeo foagna izy de mamelagna igny de satria flera vokariny avekeo manitra de <hesitation> tiàgny ny hodikodina amin'ny flera de rehefa mamoy amzay ny flera de mafinaritra ananjy de flera igny koa avekeo m-misy sasany ôhatra hoe vonikazo de igny koa afaka mampamanentô isiny koa zagny tantely.